في أحد الأيام كانت هناك أميرة، عثرت على خريطة غام- غامضة في مكتبة في مكتبة قصرها يعني الخريطة كانت قديمة للغاية، مع مرور الأيام اكتشفت إنها تفتح باب لعالم آخر يعني كانت تفتح باب لمكان تاني يعني <hesitation> رحلة في مغامرة، يعني مشيت في مغامرة تاني مليئة بالتحديات ومليئة بالعجائب وك- وساعتها بد- هي اكتشفت ال- ال- العالم التاني أو سر هدا العالم يعني.